Ba chi nsop ba ba- ne mu ba fu bi kwu yip nsop bi chi biem chwoo nsop bi yibing ga mu bi koo omu. oned okire o yibing gamu o sabe, nsop bi yibing gamu bi so bifang, bi so atcang bi so bide bi so biem bi mu yibing bi ko omu kenbyi, nsop nke bi mu bi yibing gamu bi chi biem kafa kise, bi so kise, e-e kise ki-jii nsop nke bi da yibing bi so kise, bi so nang kipe, nang bichi, bi so ekpe. nsop o jie ne nang befang befang befang biem bi mu yibing bi chi, a so eji, a so dishi, a so binfua, a soo biem chwoo. nang biem mbi bi mu chi ke bifang bi jii, nsop nke bi mu yibing ne bi so, nsop ke a da yip a chi biem kanong kanong ke dikpen ndi oned, a so bide, a koo omu, a so, a so atcang <hesitation> ebong chiom nki ki da jii nki nsop, a so nang eyel kese eyen nyi wo a-fe nang ekpuge. nang ebong kese nke ki jii nsop nke a da yip a so, nsop o jye ne akwop chwoo, nnyi be bi yyibing nsop bi chi, nsop amu obonghe baned mbe ba sabang, nsop amu obonghe baned mbe ba yibing gamu. BANKPONGE Mbeh Nsob mu-Ochi bǐ soh be biem mbi bi mu bi tci ding mbi okagara mu o-kia be, mbi kpra da dad e, Nang e bong koloh, Nsob o jie ke a zong, ke azong, ka azong Nsob okire mu o-buam baned, Nsob okire o-jii baned. Nsob okire a-fa ke bi deh di tci firinh di tce ne a-so Nsob okire a-fe k feng ke bi deh a-wa anyi a-so Nsob okire a-nung ge mbare anyi abung a-yip ga muu a-mu. a so o-ki ked, ndi a-mu anyi abung o chi kinung nki kiked anki nki a mu anyi abung kiyange gi nung, Nsob a muu o bonge mu mu wo a-da yib ga muu a-so biem mbii nang, nang gi mu nki nah, aa yib nsob a-fe, chuom ankǐ gi sed o dat meh a a ta meh nsob, nsob o soh a a tce, nsob mu o-chi biem ke di kpen eten kanong, kanong kanong